ଖାଈଲେଂ ସାସ୍କୁରୁତି ନିଶଯରେ କିଛୀ କହୀ ପାରିଵେକୀ ଉନ୍ଛା। ଖାଈଲେଂ ସାସ୍କୁରୁତି ଏକ୍ଖୀ ଧର୍ମ, ସ୍ନେହ, ଏବଂଗ ଆଗର ସକ୍କାରକୂ ଗୁରୁପ୍ତ ଦେଥାଈ। ଖାଈଲେଂ ସାସ୍କୁରୁତି ନିଶଯରେ କିଛୀ କହୀ ପାରିଵେକୀ ଉନ୍ଛା।